والله ودك لو عندك القدرة لو تتحمن في الماء .الماء يربط بين الحياة والطبيعة ، و <hesitation> تجدر تساعد كمان أنك تكافح الجفاف <hesitation> توفر المياة للناس. التحكم في النار ممكن أيظا حاجه مثيرة حاجة جيدة ، الماء <hesitation> ي <hesitation> تقدر من خلاله أنك تخلق بيق-بيئات صحية <hesitation> يعني أنا أحب فكرة أنك تكون جزء من تغيير إيجابي في العالم من خلال أنك تتحكم في الماء ، تزود الماء.